يعني اكيد أنا ك موظف مبيعات لازم أكون شخص ملعب شويه لان أنا غاح احكيلو الايجابيات الكثيغه اشقد ما اطيق احكيلو ايجابيات عن السياره وياهم شي ان تكون حقيقية لان صعبي أن تكون غش بالبيع ف احكيلو اش ما اكو ايجابيه بالسياره احكيلو بشكل فخم احاول اضخملو منه واتغاضى عن السلبيات احاول ما احكيلو هيه